Quand il pleut j'aime bien prendre un poncho plutôt qu'un parapluie, je trouve ça plus pratique, et des chaussures fermées.

J’aime bien regarder les concours d’entrainement de chiens où ils doivent faire des parcours d’obstacles. Quand ils y arrivent bien c’est très impressionnant mais c’est aussi très drôle de regarder ceux qui n’y arrivent pas bien et qui s’arrêtent au milieu du parcours pour regarder la foule ou pour revenir vers leur maitre.